हमबर्गर ने जो रहे कि चाय वाला तो मोटा भी रहे ना। तेरे जो मांस रहे। कि जैस पीसन तेरे काई काजल उते भूजी काई काजल बनाई ले जोते। तेरे का जो पत्ता भी नही ह सुबुन ही पत्ता नही है। प्याज नहीं, लहसुन नहीं सब डाली ने सब डाली काजल। ये हेम्बरगर ने बना लेने जो ब्रेड रहे छे। का गुलेली रहे तीन इकाजल बीच में काजल काट जाए। ना जो तेरे उभी नही रहे। तेरे काई एक किटी भी फसाद देने। ऐसा करीन हेम्बरगर ने बनाया। तेरे पर जो ब्रेड का तिल्ली भी हराना चाहिए। हेम्बरगर गन मोटर हमरे हंसले हेम्बरगर खान सिर्फ विदेशी खएना। हमरे जा कोई मांस नही ह ना। कोई घाल बिना हमरे जान से खाए बिना म काचला टमाटर नही हूं। सब ने हेम्बरगर खा ले न । ये हेम्बरगर विदेशी लोग गन पीरियान सब खान को नही है। प्रियां वाड्रा खाए।